A mi a m'piazu tüte le bestie ma a m'fan ën poc z-giai i serpent <hesitation> i giari <hesitation> i ragn e gl'üzei gros